شوف حاول تخليلك اجواء مالنوم يعني طفي الاضوية ومكان هاديء وهمينه اشرب هاي مالمغنيسيوم فيتامينات هم تفيد كبل ما اتنام لان نومك يصير بيها عميق وحاول يعني اذا تكدر تكعد من وكت راح تنام من وكت حاول تتعب نفسك بالنهار تلعب رياضة سوي نشاطات حتى من تجي تنام تكدر تنام تكدر تنام همينه